Containers khunen wonn inin choleathif containers huji issa dursaa inin mzigo bathaaa mzigo kutoka berre fulaniathi paka kharr dhibb isitum woo bathaaa garinen hinbathaa wonn akha sagaleafaa kadhib petrolii bathaa kadhibin maragheee bathaaa kadhin yaani aina tofauti tofauti mzigoa container bathaaa kutoka hisafirishaa berre dherthu hamtua